Dado makan switzerland dado many diju jirtuu manya wot antii dado tun aminne dado muk gugurda boke dufun kabduu dadon tun boke won ini dufuu muk gugurdaf dufaa kiles kabe boke ufit harkifnaa mak munni kiles ufir harkis boken hinrobaa.